<noise> ona ge gahi tower bato, la ngone fo maku telpon me jaringan sira sira ua, se ngone fo sinyo pesan geena me ena yo sinyota me dedo. karna telepon se jaringan sema ua ge ngone fo maku telpon me aku ua, se sioko yali oli fugu ena selo selo. <noise>